Ny biby tegna matsilo aloha, voalohany, babakoto, babakoto voalohany mampatsilo sainy azy vaolohany na hoe eo amin'ny fitiavany zanaka zany, faharoa koa mikombono zare izy koa fa ohatra hoe asa misy biby manafika zare zany mikombono zare jiaby miaraka miady amin'le biby manafika iny.